نحب عيد الصغير، لأنو يجي بعد رمضان بعد التعب والصيام وال- <hesitation> والمجهود الكبير اللي الواحد يعملو، <hesitation> زاده نحب نعمل حلو العيد، <hesitation> كعك الورقه، البقلاوه، لمة الحلو والتصنيف هذاكا حلوه برشا، نحب نمشي نزور عايلتي، أقربائي نشري حوايج جديدة نعملو لمه، العيد الصغير يعجبني برشا خاطر فيه لمه وفيه برشا <hesitation> حلو وماكله هاكا ونشوفو أقاربنا الكل.